مالیزیا په نولس سوه اوه نوی کې د آسیا د مالي کړکیچ پر مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شو، خو د دې بحران په وخت کې د نجيب رزاق او د هغه د اصلاحاتي سیاستونو په مرسته هېواد د اقتصادي ثبات او بیا رغونې لار موندله. د مالي کړکیچ په ترڅ کې، مالیزیا د بهرنیو پانګوونې کمښت او د اسعارو بحران تجربه کړ.